هو، ځینې سمندري مخلوقات پیچلې سندرې وايي. په ځانګړي توګه، د ډانا وارف او ټری هاګر په وینا، نارینه همپ بیک نهنګونه د خپلو پیچلو او اوږدمهاله سندرو لپاره مشهور دي، چې باور کیږي د ملګرتیا او اړیکو لپاره کارول کیږي.